إذا خيرونني أنني بين أنني نكون كوميديانة معروفة و لا راقصة معروفة، أنا نخيّر أنني نكون كوميديانة معروفة. لاخاطش أصلا نبغي الكوميديا، نبغي نتفرجها. تاني معروف بلي الضحك يحسّن من مزاج الإنسان، و ينقّصله التوتر.